Ndabbawa jei mi meeɗi laarugo jei hilni am nden hulni am masin kannjum woni Baaba ladde Ko buggol baɗte ɗum e wi'a heɓɓe njamdi, Ɗum ɓurndu ngona mi waawataa. Mi waɗii njogii ngam heɓaade tewti e ɗum woni maye nder rewbeewal goɗɗum. Ko lanɗe kala ndiyam miɓe njogii wuro faamaade ɓurnde ngal.